Diꞌltsa naku tib minndoꞌ win xlaꞌn gaknan xkuꞌn lo xien ngol lo televisión, naꞌ guꞌn gëpná lo minndoꞌ nak, ngan nak xkuꞌn inenu bitser xnu naku, lo medoꞌ ba nzoꞌb minn tib guꞌn xchaꞌl señal lo gitslyu, lo gitslyu zobga tib guꞌn xchaꞌl señal lo medoꞌ diꞌt zob tib giꞌb, ga dzekna giꞌb knu xchaꞌl señal lo gitslyu, dzekna xka lëꞌ ic̲h̲ë guꞌn c̲h̲ak lo gitslyu xien lo televisión, <noise> minn ux̱ixkwaꞌ nan bitser udzal xkuꞌn o c̲h̲ak c̲h̲uꞌnn minn gunu loxna gunu diꞌltsa bekwaꞌn gak stib kwaꞌ gitslyu lëꞌ gunu or knu zak gwiyma gunu lo televisión, ber ugib minn mod xkuꞌn lo c̲h̲ak c̲h̲uꞌnn minn ic̲h̲ë gunu yu minn c̲h̲akdoꞌ uyak uyuꞌnn gunu nana lo na lëꞌna zak gwiy kwalkier guꞌn lo telebsion nika dele fwer yuna zakla gwiyna ic̲h̲ë guꞌn c̲h̲ak lo gitslyu.